<noise> Ay, nisy laolo zay leroa n- tonga taminazy tao, nisy olo nandefa MP aminazy tsy hainao hoe bôkaiza ity MP ty? Iza koa nandefa MP ty taminazy ty? De kaiky izy ty to he kaofa nandeha nandeha korana nandeha zany fotona io, kaiky laolo ty hitanao le olo mpitsikilo reny tsy hainao mihitsy de olo karaha reny zany nandefa raha i kaiky taty afara taty.